Tempu libero <hesitation> essi a ua passilada cu ammigusu o passillada a mari o <hesitation> si pigai u <hesitation> u aperittivu, ua cosa. <hesitation> Insomma! Chenze penzzammentusu, chenze penzai a su trabballu <hesitation> penzai a <hesitation> a si fai ua passillada cu <hesitation> cin pagu penzammentu, insomma.